Lu cicculattu veni produciutu partennu di la simenta di cacau ca veni fatta fermentari pi na simana e poi fatta siccari a lu suli. Doppu di ‘stu processu, veni nfurnata pi livari tutta l’acqua ca ancora pò essiri prisenti ni la simenta di cacau. Livata tutta l’acqua, veni macinata la simenta pi fari la pasta di cacau. A ‘stu puntu si junci lu zuccaru e si duna la forma di lu cicculatu.